Aljeriyaun wuro ɓooyngo wiyeteengo Tipaza, wuro mawngo Fenisiyankooɓe e Roomnaaɓe, ngo sosaa ko e teeminannde ɓiire jeewi ko adii jibineede Iisaa